woyaa ataam michirenii, dursaa bisaan kass kaeeni duub abaan tok ach kaabetee kuun garaan kabetee michirteenii mal bisaan ak cholee kasaa buu ak gotuu itaat, bisaan hinkaab malsuun dekenii affeni.